Дар як қаҳвахонаи орому гарм дар гӯшаи шаҳр, ҳамарӯза як духтари китобхон бо номи Манижа меомад ва дар мизи яксон китоб мехонд. Як рӯз, ҷавоне бо номи Амир, ки аввалин бор омад, аз рӯи тасодуф назди ҳамон миз нишаст. Онҳо бо табассум шинос шуданд ва суҳбати кӯтоҳ ба муҳокимаи китоб табдил ёфт. Аз он рӯзи оддӣ, дар қаҳвахона муҳаббати ором ва самимӣ оғоз ёфт.